Mah ga bara vi nmwaɓi, ga bara mmbi naka barka, ga vi tima, mah garbara vi nmwabi na ntunula atsuktigiri kah tuwah, ntul kadaƙa kah vi kwai shi- shi. walah kuthli kumade ƙupala madunati bunubi adi njiniwa kati mati ƙwai shishi kata vi mizanini ayi tahtar ka sun nɗakwa. kami ani tadini piatiwa tana pi ata kusil magu visu gusida ta ƙutar nbuwa mah harhareri ta tsukti lumbwa kara baratilaga kata duniya kata zankina kata tsukti giri kah tuwula. Sutita bɗan tsuwa gana viri ganka alhalcin ata ulega, an waci kuyinkha ku duniya su dah ƙuti ƙah kukwani nda mmuntala nthlakar kwai ni, thuw ntimtali sumah ƙwari kha an nmwa kah duniya l kini ata kar, ka tsiniwa ga ngal kwainiwa. amah kulini wakwai kumwah ka ƙalah nya nbuwa ka dunmiya su ka ƙatini sai gu tsini wala gani mmwantala nthlakar lewaini tadiya tarwa. kamiya tada masi kwaini kada vini at kusil, kata kala ata kusil dadikah nbuwa kwai wa, dadikah thumawa, dadikah gankal nati ɗah nbui kwai wa. Amah ɗaka kwai mah da bara ɗular ɗah si ata kusil kaɗa nki. Toh ko gan harti nyafu mammari mah kwai na uwallakah kah madani dah tsuti tir nbwani gan vi machiklankha da ƙutah, gan vi npurncha ɗa nmwa da kwasinmiya laga. So wallah gan ɓwah kah si, tin ga katari kah nzamfa aɓulah. amah gur nmwatah kah mthlakar apar nawaci dana nuwa kah ladabi mwaci ngazah kuyinkha ƙu dimmili sunah ya tamtalaga. toh iƙu guditi, maga pila gadiya yafitalawa, tasa hidauri gah nƙur tari tin dah ƙatari kadi nagu rurnkha ama kwai shi- shi tina zakti ashira ndawa. Tapilama kugivimah tadi hartuwa tadiya harti a nɗawa anti nmah gara kah mizaninkha yah ka suna dimi kur nati adasi lharnkha ashiyazuna ati nda palah kara blah kwai. Amah a tumah takah arti ashirari tima taka kanadi, kulin tima tah yah azima. gasindama taƙwa yawa, amah kwai kulin tayah pal akwa zarangani shinkha. Zarank ni dah hgatari har ablaki da nmwa, har a blah kulta ɗa ngati ƙurakah ƙwani takwa kutir yah ɓizimiddi hablah karawa. Amah tima mahara ah ka pal toh dashi, tak kutika yah brzirn, amah a kwai shishi tidina ngiti ngarwa nguzi hulini hulwa. ngazi ta tul kadaka, ta bati girkah duwulah anti palah kwai adikah barkawa tadi kah anfaniwa. Akwa karkadu ndiƙuwuti. Amah ndina bara mizanini katayi kah suna dimi kata ɓalah kwai. Amah tayah bara kata yi ka suna dimiwa, kata ɓala tima tipila tak hati ashirari kuchiva tima harharari. kuma tsana ndirwa. waitanta yah asinkha kalin taɗiya pila kata kuraku kanji si man halah kuyi ngnir tima dinahara sunganiwa, ku nmwala andir yah tima timah toh kamiya kamɗi timani anti hyel alutini apani. ati guwuta kuwani ndah mah tima takah barkan ashira. har- harari kamiya ta harti vi kuchiviari ani, amah kwai palah yadi harti anawa. Nga kwa fili, nga kwa wuti kwaba vir duku, hau a filti kringa, gir sida abir kwabam a shong wa, kwabani aɗi kriwaye, kida gir kiti hakakki, kam nya kwwi shi shi ta ɗi ka bar kawa, kwui shi shi nɗa ɗena bila ni wa, dana billa ata khusul, kada billa kirnɗa, ta hara gina kam, amma ginam taɗi ka barkawa, anti imji gik kwui shi shi, amma mi tima kam ani ashira nga har harani, ta yala bwaɗiwa ammai kwui shishi ta ya'a bwaɗi ɓwaɗi, mafa pol ta ya'a ka suɗa, lakama aya'a ka makir ma, kam nya mi naki ya'a ka suɗu suɗu, ka mammakiranti da bir kwui ni, kam nya a siva leɗa kwaba, kamnya da masa lada susum waye kamnya da kila ata kusul, kuma dana ka'a maɗayar ni kada ɗilibta mi vir nati da bara kwaba, an wujirmir kwui shi shi. amma tsa ɗeka barkawa, amma a tima tsaka kanaɗi ani.